घड़ी म मशीन लगे रहथे जे हर सही समय बताथे। पहिले घड़ी ल सेट करना पड़थे ओकर बाद। ओके दीवाल म टांग दा या हाथ म पहिन। ल दुनो म फिर ओ सही समय बताए लागथे। हर जगह के अलग अलग टाइम होथे। अउ घड़ी हर सब जगह के हिसाब से समय बताथे।